برشا مرات حسبت روحي مشفتش عباد، و الله مش كرهي للعباد أما ساعات نبدا نحب نمشي منحبش نوقف، ساعات يجيك وقت تحب يرك تروح لداركم ماتحبش تحكي مع حتى حد و إلا يبدا الإنسان هذاكا صحاب شويا و لا عملي فازار ومش هي، هاكيكا مش، مش على هوام معناها فما سباب ديما.